I rôbô àby ty zen̈y mety andisana raha karà ataon̈y potikena, pistasy e. Kô fa misy raha zen̈y, kôa fa voandràha avadiky podra mampiasa mashiny, rôbô io zen̈y.